Konikerii kidudi maa konohumuiree ahuu nosafisha, kowahumwira safisha, novikira sangasa, koo nikikuru nofuma ojiko ukisafishire nodoma nuku vii, nodoma nu sapitarii, <hesitation> nachumwa mano vikirwa bandeji.